Maro ñy karazany ñy paty hitantsika, misy ñy sipagety; ñy makarôny; misy koa ñy ilikô; ao ñy apôlô; ñy paty gasy; ñy sedapy; ñy paty matsiro iaby zao.